دايم الشعر يدل على عصره إنه لو إن الشعر جاهلي بيدل على العصر الجاهلي الشعر الاموي بيدل على العصر الاموي الشعر العباسي بيدل على العصر العباثي- العباسي حتى الشعر اللي نحكيله العثماني شوي بيدل علي عصر النهضة عصر الدولة العثمانية بالعصر الحديث في مجددين وفي شعراء بيدلوا على زمانهم صحيح.